Dapaua nida lalaia nalo dipa atu lalaiala ena rait aibu paparataim ela atuda adi peko ppaparataim atuda peko na paparataim tioni na sakanna ela paparataim niau potolo, dakia, niautape kadaia pau niau wain tadipa kadaia dipaua baina ah taupakai lalaiala. Waini tioni atorola wain pe lukautaino niau pe lukautaino pau pe lukautaino are sametime ine pe lukautaino. Are alo patalo tape atai, patalo omini amata ah io uwaka, sai uwaka elai skul uwaka paparataim tioni atevela are patalobu amini amatai ela wawaresagu ela wasagu lalaila na mageala na besuna aikala na head of family tape podo ma-mageala pasin saka pe aikala are lalailaba ela tioni atorola tioni rorela aikala ine ataisauto saikain tioni, paparataim taupe lalaila dipaua kee tau ataisauto lago u tuu papagia ela dapaua lalaila ela dopaua pa toru atoroso ma eh siamela gesi, taupe toru atoro so tuu papagia wain, custom dipalama aloino pa paparataim dipa ale ale pokaino kasi auna firstborn io. <hesitation> paparataim ela dapaua toraula mageala la gore aika. So lalala ena saitiai lalaila, dapaua lalaila mageala gore aika lalaiala kaua lulaiala na sakanna aika ine sa baina tioni atoro pa papagia. Tioni tape sakanna, ma auna family side, ela arimamairi, ari akora pau, niauba peke tutupadia. Nalo dupum nida torauai atumula atugesi ela, anianina gesi pe pa'aloina kasi ela na first born atu. wain ida siamela eh lalaiala wasagula tioni atorola pa, papagia atu tapakai terena wain en background pa ato enu na eh kain tioni aka sa nusai. Kain toni before polo nabainala aikala? Pala aikala? Aka pula mala polo, aka tusadiato? Eh ia patalo eh ma anuagesi dipau ta uwaka sala aka aikala ma nida dapaua uwakala aikala ma dapaka teterenu asi ela mape abesuo kasitaka uwaka isa la <hesitation> ataielala aikala, tioni ataiela podo na uwa uwaka natola patalo pe alo, na matam, na kakalo wain patalo pe alo ela ataisauto iau. Pau o kakanea adito tadi palo kanea ma ena tioni ela pe tuition, ah asi pa taitidia ini patalo dapaua ma sai tuku taulo kain aloina ini patalo ela tau ari atai ela tau gesi mu lalaiala, tau kake. Paparataim nalo ppapa, mama dipaua are ma saka tukua? Tau pekoiala lao lo papagia inau channel atoro muku wawareau biki het ai lalaiala. Wain pa naulaina. Odorola dapa maire eh tadapaua lago ia atuda ela dapuka wa waldia ela wasagula oko ini ato atoela tioni atorola sa, pa tioni tape amela taitio ataisauto eh pe taitiau ena alagu eh, an kee misamisakaini nua papara anua, amini eh di palama aburio sa, dipa aitio aburio asa aikala. Ela tioni ba atorola pa kada, atoria wain pa papagia. Wain ine pau, niau pe tatidia <hesitation> dapaua lalaiala na mageala. Ma ida tioni lalaiala poke lalaiala peke aikala. Lalaiala mageala opu toupaka lalaiala inau ba, tagu io magu lalaiala tua kakasu toupa tu, aineuai taupe lala eu lalaeu mu aineubu panu ine doisa pa lalaiala. Ine pa luluiala wain aruau pe podo wain patalo sasau peleuta, sosopene uwaka mane ma baina naula. Lauala na mageala mumudia au family. Wain pe podo wasagula wain ala atoro pa papagia. Ala sakanna ala five kina paka papagia ala tioni mageala uwaka na ataela uwakani amata uwakani town, uwakani school, tara ia tolelai ela mageala.